Goundou fonin ηéye i ganta liηindaηa, tourηé, kathinte, toure, diérinté, diagabé, kou sounta liηin nké nké ken daηa, fofo sou ga taηana kati, har gouwané ña kenta liηi nké da.